Eee ny tegna tena ilaiva azy zay lafa ategna mihaingohaingo handeha hiboaky igny, ila azy avao koa gnamin'ny hazava ahely i amin'ny masoandro la manome hazava ategna